Raha amin'ny restaurant zao, ny hitako, ny haiko de ho anakitelo karazana sakafo lafolafo, de ny vidiny moa manahaka, tsy manahaka moa zany fa tena vidiny, eo amin'ny roa alina na telo alina eoeo, ny tena lafo ao zao de pizza de fruit de mer de poulet rôti.